Nin uri laɗi tii veree nin laree yel shi moo lul nii shuu nii moroo nii nin moro ni, ni eree nuu yele shimo yoo nii ɗilli nin ɗi teen ɗii ni ɗee tee nuŋ kangka ni ɗelee, tii mare ɗihi nii kuma nuŋ nii, ɓani wili laka nii tangle, nin ɗingang <noise> iin ii taa ɓo lul ni ere nu voro in mong baa nun kwee moon ka tee ka ɗelee nin tee ka ɗelee moo lul mon vee shee mwa wuɓi nii mwa wubini, nii mang ka kwee nuu, nii mang lanuu nin uri nii tii veree kwee yang loo nuŋ lau, yan vee nii tani pili teen nuŋ kwee nii ɗoree daa bwa ni tina tani been vee, nin ɗinga bee nin kala nunghi voro ka in vee yeena looya yan loo yan loo nee tee boole kiya nii kini nin dadinii nin loo tanghe tee nuŋ nii kani ilin taya tii veree. Na ɗwa koo tii veree na uri laɗi nan gale nan nanlee loo diya gang diɗi ɓaaka kamar inyan dadiya gang di kiya yaa lare ɓolee shinii nuŋ tiye ɗwa wee, yel ka nin yii kaa ii ya nuŋ yaa. Lare boolee nuŋ koo nuŋ koo ƙaa bakle ka yili loo kayilaa koo vum loo yaa nii uri tii wele moon laree tee ɓoo nii nin gbome vee yayee lul ya dili ya nanghe kweere loo ɗoore biya da veree kung kayee doo tumii ya nahe imni ninka gbomee vee tii vere ye lul ka dili tee dii kaa yeeloo doree kweere bee da vere kong ya in ma dadit moo dilli ka nahe doo mi kung naa shinung wee yoo ba yii shii biya dii na shinnung wee moo dili ka tee ka na hee moon nan yoo loo yili lul kaa yilla vom loo ya. ya eree tee yiki kaya nee tii luli lul ɓaa yonya bee nuŋ da gang kawee nan shii yoo hee ɓoo lul, yin shika nan shi nahe loo ɓoo boo eree nuu nahe loo in kii yamba amma yee nuŋ daa gang ka koo nin shi yohe looboo. Loo yelee kpelee ka yili loo ɓoo, loo lulka yo na yila pili nung moo kani nigona tana shenuu, nuŋ daa gang kang kina tumi nii tii veree yina shiɓo ɓaa ki juub ɓoo moree she yoo na yili nuŋ kana illi nuŋ ɓo kwen loo na yiki kina kana nen nan nele tumina tii veree ɓaa na ɗee nuŋki yunghe loona nan moro lue.